اه كبرت في حي هادي اه الكل يعرفو بعضهم الأجواء كانت ديما عائلية والناس يعاونوا في بعضهم في الأفراح وفي الأحزان الجو كان مليان محبة.